अगर में ए नि दूसरा देश में खानो बना बा के लिए कई कई होटल वगैरह दे दी तो मु वहां पे हैं नि जो अपनो सबसे बढ़िया व्यंजन है उन्हें खाना के रूप में बना उ। जसा की पकौड़ी है जलेबी है इन्ही ही बना उ सबसे पहली। पकौड़ी भी दो तरह की होवे चरखी और मीठी पकौड़ी। तो सबसे ज्यादा मे तो चरखी पकौड़ी अच्छी लगे तो उन्हें ही बना उ हु। <noise> अपन पकौड़ी में मिर्च जीरा ऐसी नरी चीजा मिलवा जिसे या बढ़िया लगे।